Ko'o ñu'u, ko'o ñu'u, taza ñu'u, <noise> chivela, chindo'o, kala'nchi cafe, taza i'inchi ndute, cuchara, yuxi, ye kilekuexinchi chinejɨꞌnchi, chiajunchi ko'o ndayɨ i-iyo te yejninchi tia'a, neva'anchi yojlo xikonchi, neva'anchi mese, te iyo xile ye kutunchi kaanchi.